Jélⱥ re ýn e jmíií’ re lɇ ere úu’rá köö ‘myy’, ‘myy’ kiä’ guoorá ‘myy’, ‘myy’ kieera ere úu’rá kiä’ guoora, <noise> ere dxára köö ´lǿǿ o kiä’ köö ñí’ ´lǿǿ ere nǿra ‘myy’ kieera jö kala kú bⱥ re nǿra uⱥⱥ’ lɇ kiä’ guoora la’ re lɇ dse jñi ‘myy’ kiä’ guoora, la’ re lɇ re jmⱥⱥ ra jö ela kú e náaná üu’rá ´myy’ kiä’ guoora, oxenáa’ ngyrá’ xí jmýy kö’ kí xi jmýy xa ‘loo kieerá’ e úu’ráa’ ´myy’ kieerá’ kö’ jenyy kaüu’ rá’ ‘myy’ kieerá’ ñí’ ‘loo uⱥⱥ’ lɇ ‘ná’ re nǿ ra jö eku jñi dxǿ ‘myy’ kieera kö’.